انا تقريبا كل يوم نشرب ما بين ايترا واترا ونص في النهار ساعت واحد لتر سعات واحد ونص سعات اثنين كان في شتاء نقص شوية <hesitation> ليتها وحدة في صيف نوصل حتى اثنين ولا ثلاثة في الجمعة نوصل واحد وعشرين إثنين وعشرين تقريبا.